مره كنت بالشارع و بالغلط طاح من جيبي مبلغ كبير ، ما انتبهت حسيت نفسي ما انتبهت ، و لكن الله ستر في واحد طيب أمين <hesitation> شاف المبلغ ف وقفني و قالي هاذي الفلوس طاحت منك ، ف شكرتو و حمدت ربنا إنو بعتلي واحد مثل هاد ف كان موقف جدا حسيت إنو ربنا سترها معي.